توصي الارشادات العامة بشرب حوالي اتنين الى تلات لترات من الماء يوميا <hesitation> وهو ما يعادل حوالي تمانية الى اتناى عشر كوبا. الوزن، قد يحتاج الاشخاص الاكبر وزنا الى شرب المزيد، و النشاط البدني، يجب <hesitation> زيادة كمية الماء ازا كنت تمارس التمارين الرياضية.